Nej eskoba ba min ba 'ngo eskoba lí nga min rá re' tikián re' riñan ta'ní re' nakaj ni, ba 'ngo eskoba lí kucha' kwenta nakaj ni ba eskoba chachij nga min ro' nako' riñan 'ngo piso nu'bi ni, cha ninaj ba lí kwenta chan' nakaj lí ta cha' maan chanj lí hio'ó hiaj ba lí ni, sisi riñan piso niñanj min ni ba cha eskoba niñanj ba kwenta be'é che kirij hio'ó riki piso ta si piso niñanj ni unun' hio'ó riki ni, ta ta ba ninanj eskoba kwenta naka' riñanj ni ba ninanj eskoba kwenta chan 'ngo hio'ó chee' hio'ó ñun, eskoba sika' ran toj ba min ta ni ka'be kunukua chan hio'ó kaan kabi kaan ni, kwenta hiako ni 'ngo eskoba ninaj lí min ba ta ni kunukuaj lí chanj lí si hiako ni taj si a'i hiako ni, ta min nin' riñan eskoba ba sisi min ro' nako' ta ni kunun' kun ba ni riñan eskoba.